Bii saana san yeti ka ze'ele satinsɛka ha wa'am mam zi'an na, bii bakɔi n kini na. Lɔgeseto la seto ti mam wan yele e yeti a maahum la a ta'am dikɛ bu a san wɛ'ɛsera na de la, ka inya soosoo, ka ki'isɔɔremɔ, ka boodua, ka kasuuremɔ la lɔgesetu ti a wan nyaŋɛ yɛɛra gã'a bii lɔgesetu ti beere san yilegɛ ti a wan nyaŋɛ dikɛ yɛ ti daaŋɔ kan paara e. <noise>